Puht tiidüsligult kaiõh olõs <hesitation> halu tundmisõs vaja halu retseptoriid, närve, miä veesiq tä edesi ja sis määnestki neuronidõ keskust, nigu näütüses ajjo, kos tuud hallu sis nigu umas võttaq. Midä jo kasvõl ei olõq, küll aga egäsugutsilõ as'olõ näq reagiirväq küll nii, et või üteldäq, et ummamuudu näq tundvaq küll hallu.